Magnano akoa e tamatesa zany refa izy gn'ame boaty, a raha mbola sy nosokafanao iny da misy daty gn'ame vodiny ambany arô i, de arakarakin'igny zash, f'izy ref nopoahanao izy da roy andro avao da mihasimba igny, izany hoe raha vao nosokafanao zany izy, nopoahanao da va ataonao mihoatra ny roy andro da ario lo izy miharasy.